أول إشي ب <hesitation> في وعاء كبير بمزج كوب من الحليب مع كوب من السكر ورشة ملح صغيرة <hesitation> بعدين بضيف <hesitation> كوب من كريمة الخفق والفانيليا إلى المزيج، بعدين بستخدم الخلاط الكهربي لخفق المكونات من ثلاث لخمس دقائق بعدين بز- بصب المزيج في وعاء محكم أو بضعه في الفريزر من أربع لست ساعات.